كنت أتمنى أن أنا يبقا عندي ذكاء اجتماعي أو ممكن مثلاً بشكل عام اجتماعية شوية عن كدا لأن أنا الدايرة بتاعتي محدودة شوية والناس اللي أعرفها برده العدد بتاعها محدود. ليه، لأن ديه كانت هتنفعني كتير قوي الصراحة لإن العلاقات بشكل عام والمعارف أما تنفع سواء في أي مشكلة ولا مأزق ولا حتى شغل ولا كدا.